دراسه الرياظيات مهمه وچوده يعلمنا مهارات التفكير النقدي و حل المشكلات حتى لو البعظ إعتبرها صعبه إلا أنها تفيد في حياتنا اليوميه مثل إداره الميزانيه و إتخاذ القرارات الرياظيات تعتبر أساس كثييير من المچالات لذا لها فايده كبيره.